Jonde jamm hannjun waɗɗaata ɓeydare, ko kebda fuf tinaa on heɓe jonnde jamm a mbawaata nanaa belɗum maajum, ngam jonnde jam ɓuri lataaki ɓi lamɗo.